A anndi lalagal meɗen ngal kal ngal wiete duniyaaru, e wodi lalagal ngal e wie Mars. Kan ngal so ni mi un wia yaha ton mi joɗo mi hokkaima sembe joɗago fuu e nder lanyol an mi wawai ettugo debbo am, e ɓingel am gotel billwatare wuro, e wawi ettugo bisiriwu, bille'en tawayi yaasi e mawi ettugo Abdul'azizu yarabanke, ha hande billijo tawabe lanyol e wawi ettu Abdurrazak. ɓe kam kamɓe joni bawudo yadugo ton, ngam mi holi ɓe sanne. <hesitation>